Yna nɗye ma dyi labmi le yna, e gbari zhi'u a chi e kna ɗyi labmisa ke ale kpe aɓe snu nn, ma lage e mi ɓwari yna ma ekna pa, ekna dye muhni kami hde ɓwa ayi ė eje nɗye a dulo yna lon, nɗye hega je du ga smi kna hega nuwna to fi ė je shua wnu'o, ke ba wo la shi nɗye hega wo la shi zni efye ga ri labmi sa hua woga bwa edye hega ga jna he'jeshna wnu'zni hega pawo, hega wo pa hega wo ku fi e nuwn wye wye ri'o ke zni he sni kuma wogi, wo wo snu eza nubo ga nubo ga sn za ke wo bma he snu a ɗye he ɓwa kalla he snu aɓe ge ekna, ma ɗyi ekna e gbari zhi'o a ɗyi ekna ma sni ekna jepo ma sni ekna ke ga kpe ba ndye hni zhi mi snu mi ɓwa kala mi da ɓeta ge yna eh hni n.